عشان تغير اطار السيارة او الدراجة لازم اولا نرفع السيارة او الدراجة باستقطاب الجاك لرفعها، نستخدم المفك نفكك الصامولة ونرفع الاطار الجديم ونحطه على جنب، ونحط الاطار الجديد ونفتح بالصامولة وننزل السيارة او الدراجة وجيك على الثبات وهيك بنكون غيرناها.